Meken wi so teflon ma teflon leto ijik na atoseneno horengan sene suane ore su apate'e tacu tacu towi ijik ta suane ne sene na teya le ore mutun ake one lea kurinto tos spesial kurin topututun a pututun aketo inumen tun sene na ten te ores ti i nengontoi nakawuyele te one to to wawawilian mangase so toko toam men kuni mangase tukurang ma cucu kasana destrom na to oras ne ti i pa sekarang dang bilang onas skarang de tu kuramg mocucu kesana di stro tante keren ore ti ine marakel den to mututun ake su suputung ore su kaonfor ne koren te'e ten ore kurito putun ake telaeng le teto a barekeng ise tera putun akinas ore ore mutun le kinas one kuringto pemakele to putun kinas tera ne to ara mutun kinas na te mutun koren to pitun ake tera ne telelaeng te ore Kupang tulu ngompu to pambilan pe manu apato pamake sene to kinas apa mangilito monto ti'i te kopuna ang apa wasine ngonto na mahal ne wana uwa tukuna wawine monto kuna barapa rapa sangaren mopulo barapa te inte teto ya ngonton nakalupa ye to ti ito to nonton ne wa enang mahal na te ore te tame mera sto makaweng to ngonto so oras i to mera te mangase tumpang ke momen momen so am sungka tuong sungka tuong to mayanto sungka toang mae he ore monto one te monto koni mangase monto narowe te ena pomanrer suwa'ne-suwane nongonto sandian nona rakel no na mera ti leto ora mopesta na ningka ne nu-nu na nu kuni mangase malaling-malaling kupang malaling upang one mo tomalaling wias one leto mamei wias one leto kupang one e to bahan-bahan to Singka le mami mema mameye a apa terigu mami mentega wuhula teto win mangase pua onden mako to to pamake na ten sua'ne suane baya tusu oras ne baya tu su oras ne ore tu su oras mi nera ti i mangase ore kuna momen nawera momen le to hari dominggo na te ore to makapeng mile na mira a ore ke don na rakel to kuna tamaien na ya makaweng a hari hari toma pa te'e ore tina nakuna na hari to kapa na kona hari kamis teto ore keren ten ore ti i na men marakel teto mangala awona me na men hari sabtu ore men hari marakel to kona men hari sabtu to makaweng mangase ore ores ti'i na ngonto a nuraikel le to mangala awoa na am to apate mangala e hari kamis to kun mangase hari kapa ne to singgato le ne mangala to hari wowa men megala wowa hari sabtu da nate ore mayumas toma kaweng to oras ti i Temusen musen loyang tu tusu loyang te'e tera tu kona wi loyang wiyas tone kaddou nirupa takadou rupante apatu apa te e kadow wu punrupan ren tahan laksa ore one kukis renteto pihoan tamate ta mangase brudel kuna keik te'e tet tanimbou so aloyang panimbou som loyang te'e naune wera wua wun ne mera una apete kuning mangase am taflak taflak tu wie ijik wo berek mameren a kuni mangase pungguhuk, pungguhuk mangase kupang a te termasuk mupapalaling te'e malaling a menkaneren nere ore onto te ikomang mangala teya tami mari mangiung loyang to nio kantr wias ore ngontoto ti te one awote tu kuning mangase one fanta fanta fanta ore sprite nate taru pasuloyang ore singka mangewong lou a to inoman to kona fanta ore sprite te magase mangemo akua gelas to one so dos te Te en to inuman nu mangase ore mayuma ore wotel ore so oras ne ore mangaturete su meja tu oras neto puning mangase su hari h ha te atoran te mangase su meja woten rupa mera sumeja ato renimu mnagase wu ore su ores ne tu a koman tan tera am tera nu kona o damanginum na am a ade-ade magala wotel wi inuman su woten tera ne ore ngoten ore monte te wotel ri'i nasingi wu inuman tera ne suo telu inuman tera ne musti one galas to sadiang sadianggalas wo alinan su galas wo inuman ore ore sto makaweng so pesta la temo hoe ore supamu su pango tradisi kami te muahi bum baya ore tokuna makelar tamei ore mangule takute ore na klar ore nasuying keman to mali te'e ni mera sini mera to a apa te'e kuni mangase kebiasaan neng kami na ore masoe keman mangure Mokompak renkute an kukis mokompak ren kukis kotinukutuku se ni mangase soa ni rupae tu mangase te kumpeine ana tetele na balanja teelena wi pira mira terakel te a kuni mangase rakel pengeluarante e ten ote ore kuna tamisoa apate surestoran teto wi barekeng men mamar men u aator ore sangapa te'e sangapa te'na ore poman tene mangase tu pei barapa apa pei pei baraoa juta tung te ore seka no teto rakel te'e pengeluaran ne mera na te ore sekami sini tera ne to ora na wi kona wi so are hari h baya pirangkonan tanei no mangule to ma le to maliti e Nu aye ne teto pana tu pinomanen musu lene mayuma maren so tene manyimpang nate ore mamule te mumbuyei a loyang to nie wong te te mangule teto ang kinas to ore kona oneren teto a putatias loyang kinas ore kan wopun ren soren soren pundupan apa kukis one kaco tu kune mangase kukis gunewer tetorupa su loyang oore tango mangule te'e ore tradising kami na te'e